Mi wara na tanau na dəmu na tuwayu bai ii aro ganai aman mi wara na ju ii karatu ii makaranta ii zaman amananin akau, se afək ci ma ci da bari ii makaranta sutuka dada da dlam karatu sutuku dada da dlam dawa su dlam ruwai sutuku, amma ii duk duk ii kunu sutuku na nuti na aman kə nye makaranta. Amma na ma dɗa ga na jayi afək bai nan nayinga ii makaranta, na ju na kalaktuga ma ka ji rawan? ii ma na ji makaranta, ka ji makaranta a biyate ii dakwdau nin tai, ammangu ii zamangu primary se da biyatu sule vaɗ ko wana aman. Toh sule vaɗ tuku gangam dakwda bai da ramma toh amma naivi na ci a ji amma ka biyata na bici, ka nguma du ii ma na ngumadu. To a kunu kasuna amma ani nin se na dlam dəvu dəvu dəvu se na bi na sure vaɗ ii aman na biyaci, na dlam dəvu dəvu na bina sule vaɗ ii aman. Ii kunu kasun, sai gwamnati da patina gwamnati Gwamnati ii zamann Gowon tufayi Gowon da tatki dakwda mi kə yan primary a biyata makaranta kə sule vaɗ ngum dabiyata wan bai yan te ko secondary ko wanne da biyata wan bai, jinakshi makarantan da barikshi abən i vatku dakwda ni putu da biyatekshi, dakwda təra dlam təran da barikshi dakwda kə da amsidu sabil shi da barikshi <hesitation> subul blue bəla na gogənshi da baru toh aman gu sun na tuwayu bai gaɗa na jin ga ii tam, na jin ga ii makaranta a kalkal na tufin ga na zəgər mata. Da təkina dakwa biya makaranta, nən jiun gəri secondary nin da ba ri ci dakwda ko wana təra, da bardici səga kə sa akurna, da bardici subul viya na gagəshishi. So amman go tunu na tuwayu aman gu bai, sən aman mi wara kullum a gəshi ga to na ntutuwau gusku yaye a gəshi ga na jib bee mi wara kullum ko wana na <hesitation> dlamau ii kunuk sukuna nu jib tufe ri dai na zəgər mata